Samy manana ny fomba iarovany ny ainy ny biby tsirairay, ka rehefa misy loza mananontanina de misy ireo misitrika aingana any anaty toeram-ponenany ohatra zao oe mandavaka hazo izy de ao izy no mipetraka, misy ihany koa ireo misitrika any anaty tany, ary misy ireo makany anaty rano.